﻿Minu illuƙo milam minu weeƙo shikki am yiiji dang waran shenee tere pattaramundi ƙam nong ƙushira ƙan nong ƙushirai jere ta shakki jene ɓirang ƙam nong kushira gonƙom ƙam ƙushira shuɓa. Ƙa shuƙƙuluk ƙam nong ƙushura shi ta penjon we, ƙam ƙushira ƙaccon we. Ƙushira-kushira ti ƙuulumo i peedou. KUshira shukku lukƙushira jene, ƙushira peshen ƙushira ƙauwujo wauciina shi yiiƙo, mommo ɗoi jwal ƙushira-ƙushira shi yiiji ti ƙuulimo, <hesitation> ƙam nong ɗuula ƙam nong shuba ƙam nong wuji. nai ƙuuli mo, piddi fuɗi ta ɗuula piddi fuɗi ta wuji kiji minu ƙamma shi ƙamma ti te'ngi shiimu ƙamma wuji ƙooƙƙo ɓang mu raɗɗi shiyu ɗuula. <noise>